<noise> Ny mampiavaky an'Italie zao da ny fanagnany an'i Vatican. <noise> A Vatican ao misy an'i Papa Ray Masina, io ny filoham-pirenenan'i Vatican moa zany. Da io koa gn tena anisan'ny mampiavaky an'Italy io. <noise> Gny Rômanina moa zay dafa fa tamin'ny andron'ny Jesôsy Kristy tagny gno gn'ahità azy agnatin'ny baiboly.